أفظل إني أكون بمفردي، علشان أستغل هاي الفترة إني أكون في حالة إسترخاء، وهدوء تام بعيد عن كل الناس ،بعيدا عن الضجيج، والناس والأفكار <hesitation> وكل شي ،اقعد وأرتب أفكاري و <hesitation> أشوف تجاربي اللي سويتها، أعيد التفكير فيها، هل هي صحيحة أو خاطئة؟